اللعبه لنحب نلعبها وحدي هي لعبة الشطرنج، نحب التحدي هذايا ألي فيها و كل حركه تكون مليانه تفكير و تخطيط، لما نلعبها وحدي نحاول نطور مهاراتي و أفكاري الإستراتيجيه، اللعبه هاذيا تعلمك ياسر أصبر و تزيدك من التركيز و كل مرة نحاول طريقه جديده باش نربح.